<noise> Watau yani buya ca ti suban tamuzi khin cani, can ba Ghani wa bu di muzi kwatawi, hyi sinna daga ghi wi variya, ko hyi wani daga di Nigeriyai Nigeriyi gma wani daga di yi camuzaya wa Bauchi gha daga Bauchi wadi wuyi karamar hukumaya. Da gadi dingha yani bu ummu na Ghani ma layu b uvula di koga hyi myi layu wi ko ga wi bayau khin. Can ba hyi ndaka kikka sai ya ltha ghamasi kuza va na sinna ni muzi tahyun nayi ni a fakhi muzi kaza amma nay an pusi na yan pusi na yan pusa mi ba ma ndaka umma ma khi <noise> yusi ma biyu sa ko ga me ba ma ndaka umma ma khiyusi ma t’ayusi ghi ghishiya kaya, ghanwe’e hyi jarhyun bu sinni ta sina ghi a biti gma muzi tassi ya sina na yan ta umma na ghi a zhiti na yi fi wi a ndaka ndakhiya a bita khinfi wi a ndaka piyu <noise> ta c’uti ga sai ya c’iriya wis ai wu um wai. <noise>